Nje irome ari, jkana anor eyen dene mmeh esogi, nme gameh gee nyoor amwh ayen nje, sup ikana ari, ikana ari dene, so abbe banga ause sup amang meh asara ugba, nne ngu ugbari iwuna akade iye ameh gee osume nne nge ari eje osume eh shi-shina nje ifene, ubor odum ari enh meh iri gbang gee e used sup. Ari imang nsup isara meh, ari sorah neh idud amang meh igbum, idud ameh mi wuna wuna aye arj gbanga imang sup isoro ma meh iyai meh, iyai meh inep-inep, ne mwh gba nge eoh isai enyue aei sunkr mwh achi-gi ntack-gee ushi dudu ishi-njembiang ren enwe iwuna ari chigimeh, ari chigeg enweh imang nsup iseh gee ugbe gee ichigi-meh, ichigi meh inep-inep mmang gee ouen egbam, emari egbum iseh gu ubah, iyai meh meh okpo dagh ebbe amang insup ayai meh, iyai meh mmang n̄gee okporkporo we ire nje, ari gbange imang sup, ouen eshubor dene abbe amang nsup irem gea ameh, mmah gee nne ari imang nsup ouen ijubor bene wor ameng nsup, irem gah ameh mmeh nne gange anip an ere nje, ari mangi nsop iseh geeh mani, amang mami ewe ugba wor abene ke imiahe ouen ejor-jorn kibbeh among meh anibi, amang ouen iyai ouen asameh nneh

Nne bang geh mdey nje abba kpene, abee amang ne ke odum, nne meh odun isara ugba mmang nsup nyai meh good, ouen idiaghi mmang meh nsup, sup ikanna ari deneh, nne gbage enegene ameh afor njam, Nne gami ke abbe afu abbe ageed ari nsup euid, sup ma ge echi-ge-chi ge wor abbe ageed ari meh-meh, nga ari mang meh, imang iyai ouen ugunor gbang gee amang nsup, nene bang gre nfu jam, mmang ma nsup nyigah manni gai edu ngwe mmang sup nyiga mani dia edu, ke wireng nje ari mang nsup nsue neh mey ouen inaneh ari ebeh, nmigam meh ayanor ari gagama nje ouen ineme ari gbang gee iwuna, ouen widagi wor ari mang nsup iyai meh ire meh nsup, sup kana onor deney, ntack meh gama-gamah ari gbange ishighai edu ari nsue igam wor ari imang isara ugbameh ari bem asari wor onor usor, notoh onor nne anim, ichi gai edu, ngawagi, ngwag nkaja guriri, nwagi, ngwag nwag nkaja guriri emeh kpor-kpork meh nsup. sup ireme odum dene iyeah owr, ntack mmeh adadam ariku njam ake nsup ishi agama mmeh euid, euid esirt aseme, atte nsup are use amagi ake nsup abanga akuna.